Jigar rangni o'ylaganimda, mening hayolimga asosan tuproq va daraxt poʻslogʻi haqidagi fikrlar keladi. U albatta, ishonch, barqarorlik va soddalikni ifodalaydi deb o'ylayman.